په اشپزخانه کي معمولا مختلف دیګونه، مختلف قابونه، کاسې، غټې چړې، او کوچني دمېوو او سلات چړې، .آ او همدارنګه ځیني نور ضروري لوښي په اشپزخانه کی پیداکیږی چی هر لوښی یا هر وسایل دمختلفو استفادو لپاره په کار وړل کیږی